كثر حاجه شفتها رومانسيه دارها شي شخص واحد اخر هي واحد الراجل كتب اغنيه للزوجه دياله كانت الاغنيه عامرة بزاف د الكلمات ديال الحب والحنان واللي كتخلي الانسان الى سمعها يحس بالعمق ديالها وجماليه الاغنيه